Xina rzeñ-rzeñ ra many za-za ra buny? Pues ciertamente xila ni val’na za quiñu lá rama obviamente rzeñ rama zega ni ra buny va valna, val’na va ra xiny nú va val’na quiñ nú lá’ ra virzeñ ravi, valna til new la´rama rzeñ gá rama, val za ra becwe rninu rzeñ ga ra’ma, obviamente rzañ rama ze bna corgi, cachigy este bdil ne raba la th-th ra becwe ni nap nú zë’ run ma obviamente rzeñ rzeñ gá rama, rún ma zë, nlaz’e xila nirzu nix lo rama, obviamente zega zi ni rzeñ ra ra buny ze’ga rzeñ ra many.